<hesitation> injo nakke biasa, injo nu makea apa <hesitation> pasi campuru injo kaluku, biasa ka mange <hesitation> nasi kuning, ka injo am injo nasi kuninga <hesitation> tala kulle nganu punna anre i anunna <hesitation> campuranna <hesitation> anu ri kalukua ka injo la nganu <hesitation> santang, nampa <hesitation> haruski pole injoka anua nasi kuninga ammake santang, ka punna anre injo <hesitation> kodi toi di kasia <hesitation> kodi i dikanre injo anua <hesitation> nasi kuninga, jari punna ammakei santang <hesitation> anu tongi <hesitation> apa hau-hau tongi do, <hesitation> anu pole <hesitation> cendolo <hesitation> injo cendoloa <hesitation> appadaji injo sumpae anua <hesitation> nasi kuninga harus toppa pole ammake anu <hesitation> santan, <hesitation> jika punna <hesitation> anre itu santanna injo anua cendoloa <hesitation> kodi to i anunna <hesitation> apanna, <hesitation> kasia na punna <hesitation> dikanrei appada injo nu ngura do. <hesitation> <hesitation> anre nu nganu, <hesitation> anre na sipa, jari injo punna jari punna la bayu punna la haju injo nganu <hesitation> cendolo, haruspi disediakan injo pole anua injo, <hesitation> satan injo parallu pole injo, santanna jari <hesitation> iyaji injo nakke kuisse injo, <hesitation> anu makea santan, <hesitation> nasi kuning na anu na cendolo.